Raisi, ma nalo amatai raisi tampauwa ka atokaia nalo. Raisi, raisi kasuka taka atokaia takala lausaia. Ela ka sikelea, taka sikelea sosopenea ka irua. Sosopenea taka irua elai ka sasaua aka uda pa bo atia. Uda pa bo o atia, uda tape mala laelae umao lago, lago raisi itauai pa irua pa sasaua, taupe sasaua, sasau, sasaua, ma nalo ita nalo raisi mampa sasau atoro somaia. Atela pe kakata. Tamanipa, taka sasau aloaia elae atela ka makia, atela pampa makia peka wawagana, atela panka wawagana alosoia lago pampa atuia ela na lausala aikala taupe ka lalausaia taupe atoka kakasuia ela, ela pa waina. Taupauwa pa lausaia taupa itauai, taupe irua, taupe sasaualoaia. Mete pa kuria, mete taupe turia, kuria, kuria lago pa wikutiea, atela taupe makia ela na ate ela aga itauai elae mete pa ugena, meteai taupe ugena, taupe ugena lago pa wikutia, pa wikutia, raisi taupe wikutia aloaia itauai pa atuia, taupe atuia. Pe mamaku ela, tape mako pa ataenala. Uda gesi atorola pa aloina, ato, uda atoro pa aloina pe pe mako atovo, uda sakanina taupe aloina peka mamaku atovo. Lago tape kokonoroma umano pa uraraina, pa uraraina wain pe, peka kokoba pe mako atoro waini, elae na <hesitation> raisi taupapuwa pa tokodia ela, ela pa waidia tadipa kokonoro ela pa uraraina, pa urarainaeu ani lago pe mako atoro pe akete udala lai lai lai pe mako atoro. Are papara taim uai halo taupauwa ida kaini atokala idea namunamu pae, ela deni deni pa iria, deni pa iria, pa iria raisi tausasaua pa irupaea pe sasaga pe sasaga lago deni taupe iri, iri, iri deni kaina ia bala umado pa aloddia. Taupa iri, iri, iri lago pa adaeadapa, raisi amela sasau ela pa adapadia. Taupa adapadia, adapadia, adapadia lago, ida loai ate kakasuai aka salagoni pa wikutia, salagani pa anatoia taupe ka anatoia male raisi dipa pepeaka. Ela alai satagani aloa sosopeneai ela pa waisaiama, itauai ela salagani aka ate pa waisaiama, lago elai ia raisi. Io denia taupe amela irudia, deni elai idai iona elae, idai, idai apala lapaka paka amaraea kaisi waini ga itali pa gomoa. Tape kokonoro, tapeuwaela pe kokonoro ine pa ada ada paeu au raisi deniai pa adapadia, adapadia, adapadia, adapadia, taupe adapa rausu dia, lago pa piria, pa pioa atepeka aikala. Tau pioa ta mala kokonoro, kokonoro ta mako umano tau ataena ate ma kokonoro ma lauou pa urarai taulaina pa uraraina ela tibola ana elaia pe mako, tape mako, taupe uraraina elapa mala elo elo waina pe mako atorod, pa elo waina kaina bara eisa mala taim pa terena. Are ela taupe waina lago pa kakea, taupe takea, taupe kakea elae dapa taupe, petata umada taupe iria, peta ta asana mete denina asana pa iria. Taupa iria, irria lago pa sipo bokoina italai denia pa irua. Ah petatai petata ena raisi io io mete roila amini pa irudia, irudia irudia, deni am petata asana io pa, pa obaria asana golo roila, golo roila asana pa obaria lago Italai pa aikodia elaie ela taupe alobokodiama, pa aikodia, aikodia, aikodia lago taim namini taupeuwa ka amua dipa aniani aka barala dipa aniani ela ida idaia dipa kaisi. Ida idaio de dipa kaisia dipa dopoisia, dipa dopoisia, dipa dopoisia ela na mete taupe amela irua raisi tialai raisi podoi. Ela pa dipa akitiai dipa sagibokoina. Ela na raisi elae pe boboko dipa gomo soria, pa gomo soria pa ana ela na elai, elai asana io roila. Are ena itaua taupe amela atokia taupe lausaia ako kabuna lausala ela ia anialai ia peleita pa, italai pa kasirua pa irua lago barala ka anua pa teredia dipa aniani taim namini aniani. <noise> Okay.